Ny fomba hitahirizako ny ovy mba hampaharitra azy ela kokoa de sasana tsara izy a dia fafana ho maina tsara de atao amin'ny toerana maina tsy azon'ny andro mba tsy ha- hitsiry na ho lo.